لو كان بإمكانك العودة بالزمن إلى أي وقت في التاريخ، أين تود أن تذهب، ولماذا؟ أود أرجع لزمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأعيش بمكة أو المدينة أتعلم من سيرته وأشوف بعيني كيف كان ينشر الإسلام ويربي أصحابه هذي أعظم فترة بالتاريخ، وبس العيش فيها نعمة